Nsɛntsitsir a m'enyi gye ne ka ho paa yɛ ͻdͻ ho nsɛm, nna daakye abrabͻ mu nsɛm ho. Osiandɛ, ͻdͻ yɛ adze a, ber nye ber nyina no, nyimpa beberee wͻberɛ wͻ ho. Nyimpadͻm beberee na wͻkͻ ahohiahia mu a ofi ͻdͻ. Ntsi m'enyi gye dɛ aberbiara no, mosua ndzɛmba afa ͻdͻ wͻ nyimpa ebien ntamu ho nna abrabͻ a yɛbͻ yi, dza ͻda hɛn enyim na dza ͻwͻ dɛ yɛyɛ a yebenya ͻbra pa.